myndin mannasiðir sem sýnd var á RÚV um páskana fjallar um nítján ára dreng sem sakaður er um gróft kynferðisbrot gagnvart myndin sýnir hvernig tvær manneskjur geta upplifað sama verknað á gjörólíkan hátt viðbrögð fjölskyldu og vina og hvaða félagsleg áhrif ásakanir um kynferðisbrot hafa á meinta gerendur og þolendur nei ekkert sérstaklega sko þið komið inn í herbergið já við vorum bara í sleik fyrst og færðum við okkur í sófann

einblínir að mestu á gerandann og hans fjölskyldu og hvernig hann bregst við þessum ásökunum hvers vegna

að gera myndina frá þessu sjónarhorni það er kannski af því að mér fannst ég heyra svo mikið af sögum frá meintum fórnarlömbum eða þolendum kynferðisbrota en fannst mig vanta gerendur og sögurnar á móti öllum hinum sögunum þannig að ég svona hafði kannski áhuga á því að reyna að finna út hverjir það eru sem eru á bak við þessi einstaklingur í myndinni þessi drengur

byggður á einhverjum samtölum eða viðtölum sem þú áttir við gerendur eða þolendur eða hvernig vannstu þetta ég reyndi mjög mikið að nálgast gerendur og aðstandendur þeirra og ég skildi eftir bréf eins og hjá Stígamótum og

og talaði við fólk í þessari í þessari stétt og það var bara mjög erfitt það var nánast enginn sem gaf sig fram það var

nýttist mér mjög vel en það er kannski partur af vandamálinu að það þorir enginn að gangast við þessum glæp og það er kannski þess vegna sem mér fannst þetta

svo mikilvægt sjónarhorn að skoða og líka bara að skoða að á bakvið einn svona glæp eru svo

það er ekki bara kjarnafjölskyldan heldur svo eru það ömmur og afar frændur og frænkur og svo framvegis já þetta hefur áhrif á bara

áhrif á alla í kring hanna Björk þú ert kennari í kynjafræði og hefur verið í

mörg ár hvernig sló þessi mynd þig

ég byrji bara þar sem frábært efni og innlegg í kennslu þó ég viti að það var ekki hugmyndin á bakvið þessa mynd en þá er þetta algjörlega rakið að fá íslenska mynd um íslenskan veruleika og ég er alveg sammála Maríu að þetta sjónarhorn er mjög mikilvægt það er mjög mikilvægt að við sjáum sem flest sjónarhorn á þessum hroðalega glæp sem nauðgun er algjörlega og hérna þannig að bara frábær og þetta er ekki bara frábært innlegg í umræðuna í kynjafræði í framhaldsskólum heldur bara í samfélaginu það er líka alltaf verið að tala um að ofbeldismenn séu ekki þessir menn sem stökkva út úr

að skilja hverjir það eru þá þú er þetta bróðir eða vinur eða frændi okkar og það er svo erfitt

góðir strákar já og þessi

gerenda er rosalega mikilvæg og við höfum séð það sko að við erum með brotaþola úti um allt og þeir koma fram og eru

eða meintur gerandi er nafngreindur þá fer allt á hvolf og það er einmitt vegna þess að við erum búin að

og

þurfum við af því að sko þessi mynd afhjúpar það á ákveðinn hátt eða sýnir svona þá þá hlið málsins og þetta þurfum við að vinna með og og þolandi hefur oft sympatíu þangað til að það kemur nafn á gerandann akkúrat og andlit á geranda þá missir þolandi sympatíu af því að við bara meikum ekki að sjá sko andlit á gerandanum en það er líka svolítið áhugavert eða þetta vekur svona upp þessar spurningar um sko hvað hvert getur gerandi leitað eftir aðstoð við hvern hann getur hann átt trúnaðarsamtal við einhvern um það sem að gerðist já náttúrulega er sko mjög hættulegt fyrir meintan geranda eða geranda að þora að stíga fram og ræða í einlægni um hvað hann var að upplifa og

hvað gæti hafa gerst inni í svona herbergi vegna þess að þá á hann á hættu að fara í fangelsi og auðvitað viljum við hafa réttarkerfi og við viljum að svona alvarlegir glæpir hafi þungar afleiðingar þá er kannski vandamálið að oft í þessum tilfellum þá fellur málið niður eins og í þessu tilfelli og það verður engin úrlausn fyrir hvorugan aðilann og það hérna er eitthvað sem við þurfum kannski að reyna að að taka á og reyna að opna umræðu um en þessi samskipti sem að við sjáum þarna í myndinni kynjanna og þessa ólíku upplifun þessara tveggja einstaklinga á sama atburði hvernig fannst þér hún koma því til skila og er þetta algengt heldurðu já ég held að

mjög algengt og að þetta sé mjög gjarnan einmitt svona að hérna sko strákar og stelpur þeim er sko kennt ef ég má setja gæsalappir hérna í í gegnum klám sem að er sko stórkostlega mikil neysla á þar er sko strákum innrætt bókstaflega kvenfyrirlitning þannig að þeir fá skilaboð og ekki bara úr kláminu svo svo endurvarpast þessi skilaboð og eru sko svona þrástef allsstaðar í samfélaginu þar sem að strákum eru send skilaboð um að þeir hafi ákveðið tilkall að þeir hafi ákveðinn rétt þeir séu bara aðeins mikilvægari

meðvitað en að þeir séu aðeins mikilvægari og hafi aðeins meira tilkall og þannig að þá kemur þessi skekkja og mér finnst mikilvægt líka að setja þetta í stærra samhengi af því að sko kynferðisofbeldi er á samfélagi á kerfi sem mismunar kynjunum

þetta er kvenfyrirlitning og hún er úti um allt en getur þetta ekki líka bara verið það að ja hann vissi bara ekki betur eða þú að gerandi hann bara heldur í alvörunni að það sem hann var að gera var bara allt í lagi líka búið að segja honum það er búið að senda honum fullt af skilaboðum um að það sé í lagi að koma fram við stúlkur og konur eins og kynferðisleg viðföng þau eru sýnd þannig konur eru sýndar þannig úti um allt í samfélaginu þar sem þær eru niður í kynferðisleg svona sexí hérna einstaklinga eða sko manneskjur sem að þú þú eru fyrst og fremst og hérna þannig að það er í rauninni ekkert skrítið þó að þeir sjái þær þannig og þær jafnvel sig sjálfar að segja að sko hver saga er líka einstök og þetta

mál og þessi saga er bara um þetta fólk og ég er ekki að boða einhverja almenna lausn í þessum málaflokki heldur bara að koma fram með eina sögu og eitt sjónarhorn sem er ætti fólk að tækla svona mál eins og fjölskyldan þarna hún klofnar það eru ekki allir sammála um hvernig

eigi að að meðhöndla þetta nei þetta eru náttúrulega mjög algeng viðbrögð hjá foreldrum og ég hef talið við fagfólk sem að hefur nefnt við mig að stundum þarf kannski tvær til þrjár kærur til þess að að foreldrar fari að átta sig á því að það getur verið eitthvað á bakvið þær og auðvitað skilur maður það að það sé erfitt að að horfast í augu við að að barnið manns hafi gert svona stóran glæp

þar kannski liggur líka vandinn hjá okkur eins og vandinn þau eru kannski bara partur af eins og stærra bara samfélagið okkar að við viljum ekki horfast í augu við að okkar drengir okkar börn geti gert svona en ja í myndinni er líka sko sýnt mjög vel hvernig þolandinn tekur á þessu hún er mjög opinská er að tjá sig mikið á samfélagsmiðlum sumir

kannski myndu segja að viðbrögðin séu svolítið svona yfirdrifin að hafa það þannig hún er kannski vildirðu sýna

hvað þau væru í ólíkri stöðu að þessu leyti að hún gæti farið út og talað en hann ekki eða hvað hver var tilgangurinn með því nei í rauninni er þetta bara leið mín til að tjá henni rödd í gegnum þetta því að ég vildi ekki fara inn í alla hennar fjölskyldu af því

fókusnum á hann þannig að hún hefur þessa rödd hún hefur þessa rödd inn í samfélagið og sem er mjög mikilvægt og ég

ekki svona að hún væri að tjá sig of mikið eða eitthvað svoleiðis og hún er kannski af öllum persónunum

í verkinu er hún mest byggð á raunverulegri manneskju og manneskju sem ég tók viðtal við þannig að ég var meira bara að notfæra mér þann texta sem ég fékk úr því en er þetta má ég taka þennan þráð af því að þetta er einmitt munurinn á

stelpum er kennt að hérna tjá sig og og vinna með tilfinningar sýnar og segja frá og fá þjálfun í því frá blautu barnsbeini á meðan að við niður í strákum endalaust um tilfinningar sínar nema reiðina

og þetta er einhvern veginn svo átakanlegt þarna hann hefur engan til þess að tala við og kannski er það bara víðar þá í samfélaginu hjá okkur ja eiga strákar erfiðara með að koma sinni rödd á framfæri sko ég held að þeir eigi ekki erfiðara með að koma henni á framfæri en ég held hins vegar að sko þeir hafi ekki nægilega þjálfun bara einhvern veginn í að tjá sig við höfum bara ekki kennt þeim það nógu vel skiljiði mig langaði líka til þess að gera hana að einhverskonar líka einhverju afli sem geranda en ekki bara að fórnarlambi þannig að hún

hefur áhrif á sitt eigið líf og það er svolítið eins og við konur og fólk er að gera í dag með byltingunni og með umræðunni að að með því að geta talað þá geturðu breytt og það er það sem hún gerir hún breytir í raun sínum málum og lokum á sínu máli með því að tjá sig og hætta ekki áður en ég sleppi ykkur þá langar mig aðeins að minnast á endalokin á myndinni og þeir sem ekki eru búnir

geta bara slökkt núna en þar hittast þau og það verður einhvers konar uppgjör

má ekki segja ég ætla samt að gera það hérna af því að þú nefndir að þetta gæti verið gott tæki til kennslu finnst þér þessi endir ekkert ýta undir það að setja einhvern þrýsting á þolendur að þeir mæti sínum gerendum sko ég held að við verðum náttúrulega að setja þessa mynd í eitthvað samhengi við getum ekki bara lagt hana á borðið og sagt bara horfið á þetta og einhvern veginn og sagt svo skilið

það má náttúrulega bara alls ekki verða að við förum að þvinga þolendur enn meira og láta láta þá mæta gerendum sínum alls ekki en hérna en hins vegar þá finnst mér allt í lagi að kynna þessa nálgun til sögunnar og hún getur hentað en

hún þarf alltaf að vera á forsendum brotaþola en hvers vegna ákvaðstu að láta myndina enda á þennan hátt er sögunni lokið það kemur náttúrulega kannski mannasiðir tveggja hver veit nei djók jú sko það sem að mig langaði til og ég veit að þetta er kannski ákveðin útópía er að þau fengju samt einhverja lokun og það er það sem

eftir og við sem

gerum þessa mynd að við sem samfélag finnum einhverjar leiðir til þess að að ná að setja mál eins og þessi í einhvern farveg fyrir alla þess aðila í flestum tilfellum eru málin látin niður falla vegna ónógra sannana en eftir standa gerendur þolendur og allar fjölskyldur og allir vinir ættingjar og við sem samfélag verðum einhvern

bara ein leið og hún er eins og ég sagði áðan alls ekki leið allra og ég er alls ekki að predika það en hún er kannski ein af mörgum sem að við þurfum að finna út sem samfélag María og Hanna þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós takk